Sara kaga mwanda gan diya kajar ta copy right nga gada kaamwa wakwa diya tarbiyar mugan are, during are taka ko amda dai kig guidinnadar ka sa a ki nga dara da mwa kaanwa wa diya. Ka naga nankaro, ga chilji, baan ga tartabchin karng taka kamari ga chiji a duringa, taka munga nga kajar ɓa kamar, ga galadar sambiya ye sara kajar ta mwa kwa, kajar mwa taka kamar wakwa amda mwa sa kuɗa taka kamari, taka dafan diya jada ui harwa diya. amda mwa sa taka dafa daka dafa kuɗa kamarni adan jada ui harwa diya. Jadara ɗad ta salaka diya ta chimba donawan mai ka naga nankaro, miso kamda mwa taka kamar. ga hau kamar a kare nga sabiyaye. Dayi gada ui riban, sada hanya riban gada ribachin miso, makana ga kanak kwa. Amma gada wuri amdalaka ɗafan jau, mbuda myan ja ngu mda, mbuda man ja mwa sa jada cha dmda ta maskala laka kuɗa ja ɓa kamar. yo gada ɓa kamarwa gada mui, a, ana nabiyamur gaba daya ma ja ɓa kamar. Amda din ta dunkur amda ra ui mchikaɗa are a lakun, amda ra mwa sa lan naga ma ja ɓadi kamar kuru karshe nan ja sa ui ribar saga ra kaja mwa kamar kan jan yayan ya gala amdamu are, amdara nga- nga wa, dunara imi- imi wa so, jar shang kaya mwa, mwa taka kamar mur gabaki ɗaga. Kamur hau kamar a lamara mur dachi murta wum kashen sagan kuma murta wuri ribar sagan samba yayero murta mwa sa taka kamar. mwala yen kai, saiyan kai, wastha yen kai, amdara nga yen kal, amdara imi yen kal. Kamar gan ta ha amdan kaja mwa takan akwa karega.